La leteratüra al e impurtanta s'a t'serv deve stüdiela, se no <noise> s'a t'serv nen co t'ën faze, mi për mi a pöl anche ese ëndua al e perché a m'anteresa nen, comuncue, ogni d'ün a la pensa cume ch'a völ, comuncue al e ëmpurtanta, dizuma ch'al e ëmpurtanta dai e bon